Tɔ awheng mbɔ ngɔ agu mbɔ izharh ngɔ isu ngɔ mbɔ agu mbɔ ko ngɔ zi ninɛ mbɔ whengmbɔ utɛ mɛn wi ni iya mɛn wi nga ni dza mbɔ ba zi ghata vang imerh ba fɛr. mbɔ mbɔ bvui ati aba aba ba dɛ nu mum nga atsu mum mesuwe awekaci mum gɛ tɔ mba shimɔ mbi adinka tsuyiwe ubingha ba shimɔ haka mbɔ awheng awekaici mum baka yisa mbɔ ku nya mbɔ ti. tsɛr aba. ba adɛ̃ ni yorh mbɔ abee gha bikpɔm ba ki yisun mbɔ ni kpɔm uzang abvur ko mum shɔi ishaa bvurh ngo nya mbɔ ka gɔm ba ba tɛng asha bei nvurh bingha ruh mum nga atsu iwheng <hesitation> dinka whɛɛ anɛna ngo nu ijuɛ yɛ ngɔ ku dɛn mbɔ ni ya wato ibu mum den ibu ni den <hesitation> ijui nga atsu mbɔ whɛng korhi nɛ a gu mbɔ urhɛm ba iyisa mbɔ kpa aba amma ba wu utsen si zi mbɔ agu mbɔ irak mum,